Fi yom minal ayyam fi mara wade mashat tukurib laha hut hawwatiya ha ligat lha kwalba alkwalba dikan foga risala, fakkata galo laha arrisala di shiliya waddiha lessuldaro mashat yanta waddata assultan inda gal igaruha garoha kan, galo ke jaro, jaro kula ma khallahum illa biʼid lohum talu ana kula tara akhuku bas talu ana kul akhuku ha mafi nadum.